मसाला के प्रकार देखा जाए तो मसाला के बहुत सारे प्रकार और विशेषताएँ हैं। जैसे तेज पत्ता, गोल मिर्च, इलायची, बड़े इलायची, लॉन्ग, जीरा, सहजीरा, जावित्री, केसर, जटामासी, हल्दी, धनिया, सरसों, राई, अजवाइन, पोस्तदाना और भी कई मसाले हैं।